Meetaade ko juutaa sanne. Sabi goɗɗi kasen ana ngoodi meetotooɗi ko juuti. Kanko ne ko juutaa sanne. Ɗun moƴƴiniraa. Ɗun faandoraa. Koo <noise> ɓuri heewde fuu du, a tawan sukaaɓe janngooɓe ekkol, kañun ɓuri gollirde ɗun.